Ihi su tómaa tchángin su ka tómaa, tchángin su ka tó cháyaa, a tchángin ka mengreyaa, a tchángin ka mutmaa. Maase mutmaa isu kaduwaa, maase puei tómaa húnáá yánti nguya tí túnaa. Nihi su ka xungáibók lóbaa habaan a tchángin su zána kóain kaminga tunlái, a bígin tunlái. Náiti utéka tí na sá, zána kóain kaminga. Náa ka tókaa, náa tók zóa. I náa ka lókala, i náa lóka zóa. Ni léngin ka mut zóa, tchúnaa yánti ka tó zóa. I náati utéka ka lókala, i náa ka báin hei. Mutmaa isu tcháa, mutmaa lé, mutmaa lé tó maa isu acháa, kan táan kan táxá táan bó tcháa. Maase hei, kan omdáni dáng lamáa, túnaa túnaa pónáa yánti kan omáa. Pónáa omdáani, kan omdáani lé ináa, kan omdáani yánti dáng lamáa. Habaan túnaa yánti tónlái tó zána kóain ka mengreyaa. Ka mengreyaa, ka tó vatbó tó vatthéi ngái láuá, tó dúzán bó ka tó vatthéi ngái láuá. Habaan mutmaa tí, mutmaa lé tó maa isu acháa, maase hei, kan omdáani lé ndáni, omdáani tí, kan txétsuak tó ráni. I náa zónchú kan mutmáa, kan tóumáa, kan táxá riséi láuá, maase hei, túnaa hei, pónáa yánti tí yáa yánti kan omónáa yánti, kan móvat ngái láuá, kan mengreyaa tónáa ka tó vatthéi ngái, kan táxá riséi láuá ni.